تارکشې د خولې سره یو خاص مايع باسي چې هوا سره په تماس کې تار جوړوي. دا تار ډېر کلک، خو نری وي. تارکشه دا تارونه د هندسي بڼې په ډول جوړوي – ځینې یې د ښکار نیولو لپاره وي، ځینې د اوسېدو لپاره.